ia, za mahay mitaly, maro àby jiran̈inakà milahatra midemandy aminakà talian̈ana eto ke, fa za ndraiky tsy de tia mitaly, ten̈anakà manôkana tsy tiako talian̈ana, za man̈ano faneva kô faran̈y tiako fa ankamarôzan̈y jiran̈inan̈ay ndraiky mpandeha amin̈any eto.